Qizimga kecha sovchilar kelgandi, ularga qanday javob berishni bilmayman, bilasiz, bu mavzuda mening tajribam yo’q, shuning uchun sizga murojaat qilyapman, iltimos menga bu masalada yordam bering.